Ku bvwa dikwu jhi swat ka̱ptun n sang nkyang a ba ba ya kason ni ka̱byen na ni na ni. A̱hwon nkyang u a nwwa ni ku ni yet ahyom ba ti swat dani ya̱da yu yin swat nnyyai ka ni, hi byyi ba a̱hwai nkyang u̱ ba̱shong ba ba ba mi ni ga̱ ga nza tat a̱ssi na ni ba. Domin tat assi na nkyany ani ba ba mi ni, a̱ntyok a̱nshong u na̱ a yei technology ni, a̱ za brang baga̱ngang, a̱za tat diccu ti, zi nji biwong nkyang ba̱ga̱ngang kying a ti bvwo ni ba, a ryi zi kpe bvwo. Nnyyai ka ka̱ a̱yin a̱n srang ba naat tem ba̱nyet i ba shyi u kpat se ba nnowa tuiy krum, nwon a̱ tom a̱yin, mon na sook ka̱ram, karani aya a̱nyi nyyat a̱yin nu, u bu bi shyi a̱hwa ba. To amma hsa ahwai nkyagh u ba̱shey ba, ba ba nu ni, a ryi ka̱ a̱yin a kra naa kapfun, se a bwray ba ka̱ryi a̱wwon u ihu yer, <hesitation> a tswa baryat ji wwon u kai tyyei, u̱ kabaran tamcary a̱ ryi konzan a̱yin na̱ hik ko a shyi u kpat ko a shyi shikshrek, in fact ko a shyi kabyen a̱ta̱sa ani hik ahwa To uyan iha za birang bagangay, nkpani a̱ni kai bvwa dikwa kaptun ba hywa di zi swal msang ntaka̱i nkyang a̱ya woon u shya ya kason dam yada myim zi n za kason ni ka a cyang u̱ryi ma karyet ka ka̱pfun ba ba nkyang aya, nkpa a̱mi yu u cong karyet ka ahwa. Nnyyai ka be ba̱nyet a cong di a̱tak ihu yi cong di a̱taka yi yya nnom nkang yi cong kying a myim yi yya nom ying in se yi sook nnom yi cong tho yi sook ka̱ram bayangang yi cong. Amma banyying ka̱ a naat kpat ba̱nyping ka̱baram a bvat ba̱cincpng, u ryi a nivwa ka̱rek ayu wwon u̱yya kyang a, a naal yya na ni awwon n brak ba karyi. So a ryi <hesitation> ukyang a̱yar za brong ba̱ga̱ngang so ku ni bvwa dikwa, ba hywa ba tun nkyong a̱ya ba hin ya̱ kason yi a̱ya antyok a̱shwong u, na̱ ba mi ni wwon a̱ za wwon ba̱ njit a̱wwon zi nwwa yya na dani zi yin yya nuyyai kani. Ee zi ni cong, amma zi ni rar ba. Zi ni ggha ba <hesitation> ba ni nat a̱za wwon. So kyang a antyok a̱shong u̱ na̱ n yei techonology ni, ku la brang ba̱gu̱nya̱ng, ku za tat diccu, u̱ za zza̱k a̱za̱ncyi yya nkyang ansham kunna u̱ kpi yya ahwa, ba ku sook ka̱ram ba swat a̱yya ba kyang yring ba. so kwi bvwa dikwu zi swat n na̱ sang, na̱ za branyi zi bvwo na byyi ba na̱hywak una na ee na byyi bu na̱hywak nna na, amma atsatsak nu, na̱ u za brang ni, a̱ra̱u a̱ka̱tuk u na za ba mi ni. A̱ka̱tuk u̱ a̱ yet karam ka̱yaan, ka̱ a̱yin a̱drok a swrang swrang a̱ rop kyang nyyi a̱katuk bu a̱sumba, ku ba shyi bagbang a̱ rop ka̱nu a̱ ryat a more ba tswan ba̱ryat ji a̱n dip, awwon a̱ ba, a̱ ba bvuk a̱yanyat a̱ bvwin a̱ya̱nyet to a ryi a̱ka̱tuk u a̱yemi. Anma a̱tsatsak u, a̱ra̱n a̱ka̱tuk u. Sa'anan ma ukyang a ba ba mi ni ə za tat diceu ryit nu wini, zi tnang kapfun. Njit nu nini zi jem ka̱ptun. So a ryi ku za tat diccu ba̱gu̱nyang. So hi m swat dei, ku ba hywa, ba tun ka̱brang aya antyak a̱shong u na̱ ba mi, an za tat diccu zi ni ku ni bvwa dikku, duk ba nkyang aya nna a̱za brang, ka̱pfun a swrang ba a̱gbang awan, u bvwa ba̱shekwat u̱ sswa. Karum a̱ya, kanu a dswa ba̱shekwot sa a nat ka̱tak neen u̱ si bvwa ba̱shevuvot a̱n cen wwan u si bvwa ba n shya bashekwot ba ani swa ni, amma ka̱ ptun se a sswa bu kanyi, u bvwa bashekwot bahyom vot ukyang a̱ya ba bu tat assi na ba bu vji bvwong a̱n shya bashevnoot a̱ bvoi a̱ sswa. So nkyang a̱ya za brong ba̱ga̱ngang aca iyi jyi na̱ta̱ryen zi n cong ba̱sa̱t, zi shyi ba a̱kpa̱tak zi tyei na nini, unggai ku ba yin byyi ba, se a cong ba-ba-ba tyyi kingang u tak nwan ashyim a̱ na̱ tssup, nom na̱ sai, a shai kpa̱ng a̱nma ka̱pfun ku u shyi ba so ku za brang ba̱gu̱ngang zi n swrang ba kyang a̱ya ba. Ku̱ n ni zhwang n hywa, zi n swray ba kyang aya ba.